Naamne ɗiɗi ɗe naamnatoomi neɗɗo ngam mi annda ɗum no feewi, mbiyam- mi ko: Homo woni aan? hol leñol joomum? diine joomum? e holtoon joomum jeyaa? Ɗimmal ngal, ko hollum joom janngi. So mi anndii ɗee naamne ɗiɗi, mi anndan joomum tigi tigi.